Xtáa̱ mbáá xu̱ꞌkúꞌ tsúú nutháa̱n xka̱rabeꞌdi, xu̱ꞌkúꞌ tsúgi̱, ñu̱ꞌju̱n ñajuu̱nꞌ, i̱ndóó miruꞌjun rí nakui̱tsii̱ numuu rí nutha- nutha- tsú nuni̱ga̱jma̱a̱ jamí xúꞌkhu̱ má tsú nurawíí i̱yi̱i̱ꞌ náa̱ naꞌthá jma̱a numuu xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ aan ríndoo̱ miruꞌjun ú iyoo ma̱ꞌgee̱, ma̱ꞌge xniꞌ ikhaa̱ jamí xúꞌkhu̱ máá aan numuu rí phúú méjánꞌ wáa̱ iduu xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ ithi̱ indóó má nandoo naꞌñúu̱ xu̱kúꞌ rí miruꞌjun, ngaa̱ múú naꞌkhuu̱n má tsi̱jní, naꞌkhuu̱n má wajin mangaa, i̱ꞌwíínꞌ má xu̱kúꞌ makiinꞌ tsú nandoo ndaꞌñuu̱ tsú nagájnúú rí miruꞌjun. Ikhaa xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ tsú <hesitation> nadxawuun rí indóó miruꞌjun ikhui̱ꞌtsi.